أفضل نصيحة تچالت ليا هي أنني نركز على هدشي لعندي دابا، منخافش من المستقبل ومنبقاش نفكر فالماضي، أو ملي بديت كنطبق هاد النصيحة، حسيت بفرق كبير فحياتي. مبقيتش كنفكير فلحوايج اللي ما قدرتش نبدل، ولا فالمستقبل اللي أنا ما عرفاش شنو غادي يوقع فيه، كنركز على هاد الشي لعندي دابا ألقيت راحة نفسية كبيرة ملي وليت كندير هاد الشي